اه من المهم التركيز عالسعادة الشخصية صراحة وأيضا بجزء ما يتم التركيز على المساهمة في المجتمع يعني <hesitation> السعادة الشخصية <hesitation> أساسية طبعا لأنك إذا ما كنت سعيد يعني مش حتجدر تساعد غيرك.